Ndikkinami mi dilli haa dow keke taya didi ngam kanjum do mi dillan feere am nden mi yahan mi yotta wakkati jei mi mari haaje wala mo darni am walamo aati am haala hunde feere.